سلام عليكم الاخ الكريم انا في هاد المقبلة تع العمل انا بش نقولك انا هو احسن بنادم تقدر تخدمو عندك وعلاش راني نقولك هكا لانو خدمت في هاد المجال ونغرف مليح المجال كيفاش نسيرو ونعرف نجحلك الشريكة تاعك لاقصى الحدود